To ɗo rayiwa namadai kusan mɨ memenɨ hamba fɨy6m6 tacɨbi jɨ karatu domin karatu dai rayuwa tɨji komai hamba zai sɨka conakɨn mɨ kyara kyaro kuma har conakhɨnma conakɨn ma hɨnata kɨrma wultimɨ ntna na da baitlɨn gɨn hɨna nduwa a dona karatu, nadata dona karatu ndakom mai makon naka maimakon naka lokoci boda ta tsi wutlimi a karatu hɨmma tsa wutlimi nɨnau saboda himmalu na ɗima wahala saboda haka hɨmatlinu nomba zai jika m6m6nɨ da kɨrma wutlimi nihɨn da vaitlɨn andu adona karatu amma kuma data zuma karatu ga kam sobodo wonka akamata mɨ zisou akama nai makaran ukhɨn fa vuwai wultlimi nihu ha maimakon ha kɨyatlin ndu koya wɨ karatu budu tɨma dimahu amfaniyu.